Arabia saudita pe ko jae clima desertico, uajaete ye jakuvo iroi ye iroi äve mbaeti jaïvi ete kua teta pe misi jaïvi ˂hesitation˃ erei ko primavera ouyave jokope vaeti ma kirei mbate